сүйемін сені жаным үшін жүрегімнің жалыны үшін
сезімге өртеніп әлемді төңкеріп сүйемін сені бәрі үшін
арайлы сиқырлы таңдай өзіңмен бір болған қандай
сен жайлы ән салып ғаламға жар салып сүйем сені барлығы үшін
сәлем саған сәлем саған туған ел
таңғы шоу
қайырлы таң барша қазақ елі эфирде таңғы шоу және бүгінгі күндеріңізге тек сәттілік тілейміз
аптаның алғашқы күні дүйсенбі тек жақсы жаңалықтарға толы болсын
ал енді біз дәл қазір таңғы шоуды бастамас бұрын біздің әріптесіміз жандос сейдалиннен жаңалықтар тыңдап алайық одан кейін әрі қарай жалғастыратын боламыз
жаңалықтар
қайырлы таң жаңалықтарға көшсек шымкентте қайғылы жағдай орын алды
қалада орналасқан тұрғын үйлердің бірінің сегізінші қабаттағы пәтердің терезесінен кішкентай бала құлап кетті деп хабарлайды отырар кизет
көршілердің айтуынша ол кезде үйде ересек ешкім болмаған бала оқиға орнында көз жұмды
көршілер шақырған жедел жәрдем оқиға орнына он минутта жеткен өкінішке орай дәрігерлер тек баланың қаза тапқанын ғана растай алды
қазақстан азаматы өзбекстанда көлік апатынан мерт болды
қайғылы жағдай кеше түнде өзбекстанның сырдария облысындағы ташкент кермес тас жолында болған
жеңіл көлік және камаз көлігінің қатысуымен жолапаты салдарынан жеті адам зардап шеккен оның алтауы қазақстан азаматы
қазақстан республикасының бір азаматы оқиға орнында мерт болды
ведомства мәліметінше қазақстанның елшісі бұл мәселені бақылауға алды
қазақстандық дипломаттар қазақстан республикасының азаматтарына тиісті көмек көрсету үшін оқиға орнына жеткен
қазақ эйр әуекомпаниясында өскеменнен нұр сұлтанға рейс ашылады аталған рейстің ашылуы оныншы шілдеге жоспарланып отыр
қазақ эйр әуекомпаниясының мәліметінше өскемен нұр сұлтан өскемен бағыты бойынша ұшу аптасына екі рет сәрсенбі және жұма күндері болмақ
нұр сұлтан өскемен бағытының билет құны он бес мың алты жүз он алты теңге ал өскемен нұр сұлтан бағыты он алты мың жүз алпыс сегіз теңгеден басталады
сондай ақ нұр сұлтан семей нұр сұлтан рейісі алтыншы шілдеден бастап қайтадан ашылады ұшу аптаның дүйсенбі және сенбі күндеріне қойылған
ұшу уақыты бір сағат жиырма бес минут бағасы он сегіз мың төрт жүз сексен төрт теңгеден басталады
бірер күн бұрын алматыда денис тенге ескерткіш орнатылды
бұл ескерткіш спортшы қаза тапқан құрманғазы мен бәйсейіова көшелердің қиылысында орнатылды
туындының авторы санкт петербург қаласының тұрғыны матвей макушкин биіктігі екі бүтін оннан төрт метр
автор денистің сочи олимпиадасының финалында қола жүлдегер атанған кездегі өнер көрсетіп тұрған сәтін бейнелеген
ескерткіштің салтанатты ашылу рәсіміне екі жүзге жуық адам жиналды
арасында алматы қаласы әкімінің орынбасары арман қырықпаев спортшылар ермахан ибрагимов илья ильин өнер жұлдыздарынан роза рымбаева мен жәния әубакирова болды
қазақстандық суда жүзушілер ақш тағы халықаралық турнирден үш медаль иеленді оның екеуін дмитрий баландин жеңіп алды деп хабарлайды қазақпарат
қазақстан республикасының ұлттық олимпиадалық комитеті хабарлағандай қазақстандық спортшылар дмитрий баландин әділбек мусин және әділ қасқабай
екі мың он тоғызыншы жылғы әлем чемпионатына арнайы дайындық барысында ақш тағы халықаралық турниріне қатысуда
алғашқы жарыс күні баландин екі жүз метрге брас әдісімен жүзуден сынға түсіп күміс медаль жеңіп алса
мусин екі жүз метрге батерфлэй әдісімен жүзуден ел рекордын жаңартып ел қоржынына екінші күмісті сыйлады
турнирдің екінші күні баландин брас әдісімен елу метрге жүзуден екінші күміс жүлдеге ие болды
ал әзірге осы келесі жаңалықтар легін бір сағаттан кейін тыңдаңыздар жұлдыз фм қосулы болсын
ауа райы бүгін алматыда күн ашық отыз бір градус ыстық нұр сұлтанда ауа температурасы плюс жиырма алты күн бұлтты
жұлдыз фм ән көңілдің ажары
таңертең ұйқымнан тұрдым бүгін сәл ерте
жанымда жатыр екен жанеркем тамсандым тал бойыңа
көрпесі жартылай ашылыпты ақ көрпе ғажапты жасырыпты
сол сәтте қан тарап өн бойыма
келші маған
жүрек дейді себеп сені сүйеді
сағат дейді дей берсін маған мейлі
жүрек дейді себеп сені сүйеді
жүрек дейді себеп сені сүйеді
сағат дейді дей берсін маған мейлі
жүрек дейді себеп сені сүйеді
түн шығып ақтарын аймалады жұпары шарлады айналаны
келбеті сұлу ғой айнадағы
бақылап сыртынан көп қарадым жапырақ жүрегім тоқтамағын
ақымақ біртүрлі болып барамын
жүрек дейді себеп сені сүйеді
сағат дейді дей берсін маған мейлі
жүрек дейді себеп сені сүйеді
жүрек дейді себеп сені сүйеді
сағат дейді дей берсін маған мейлі
жүрек дейді себеп сені сүйеді
жүрек дейді себеп сені сүйеді
сағат дейді дей берсін маған мейлі
жүрек дейді себеп сені сүйеді
жүрек дейді себеп сені сүйеді
сағат дейді дей берсін маған мейлі
жүрек дейді себеп сені сүйеді
жүрек дейді
таңғы шоу
қайырлы таң қазақ елі жұлдыз фм радиосының әуе толқынында таңғы шоу бағдарламасы басталды студияда дәл қазір наргиз ибрагим және сұлу әдемі ақбибі ой рахмет
демалыстан келіп көңіл күй өте керемет і ұйқы қанды барлығы жақсы енді достар жаңа ы апта басталған баршаларыңызға табысты болсын жұмыстарыңызға тек қана сәттілік тілейміз
ойлаған ы мақсаттарыңыз барлығы жүзеге аса берсін барлығы жақсы болсын әумин рахмет көп көп енді
ал енді бүгінгі біздің тақырыбымызға келейік ііі тақырыбымыз алғашқы табысым алғашқы табысыңызды қалай таптыңыз және қайда жұмсадыңыз деп алып отырмыз
сол жайлы енді хаттарыңызды вконтакте әлеуметтік желісіндегі жұлдыз фм ресми топ парақшасына жолдай беріңіздер
сонымен қата қазір і бірер минуттардан кейін жұлдыз нүкте фм инстаграм парақшасына достар сіздер де қосылыңыздар мхм өйткені бүгін ақбибі ерекше әдемі болып отыр
наргиз сен де өте әдемісің жап жаңа өзіңнің жейдеңнен деймін бе
жейде беріп жіберіпті берген адамның і кім екені әлі анықтаған
бірақ сонда да алғысым шексіз рахмет оны мен келе салып киіп алдым қалай болады екен күшті болып тұр
ал достар алғашқы табысым бүгінгі тақырыбымыз хаттарыңызды әдеттегідей вконтакте әлеуметтік желісіндегі жұлдыз фм ресми топ парақшасына жолдайсыздар
не болмаса ыыы бізде телефон бар студиямызда үш сегіз жүз сексен сегіз жүз бір алматы қаласының бағыты сегіз жеті жүз жиырма жеті
тіпті болмай бара жатса инстаграмда тікелей эфирдеміз жұлдыз нүкте фм парақшасында
сондай ақ ств арнасында бізді қазір қарап отырған барша көрермендерге қайырлы таң деп қояйық ас ішіп отырсаңыздар астарыңыз дәмді болсын мхм
сонымен қатар ыыы біз компаниясының қолдауымен түрлі байқауларды өткізіп жатырмыз ғой соның бірі арманымдағы қазақстан деген байқау
ыыы бұл байқауда яғни қазақстанды жиырма елу жүз жылдан кейін қалай елестетесіз сол жайлы өздеріңіздің і суреттеріңізді салу керексіздер
ііі жалпы ммм жаңағы бұл байқауды жеңген адамдарға бірінші орынға үш жүз мың
екінші орынға екі жүз мың теңге және үшінші орынға жүз мың теңгедей ақшалай сыйлық бөлінетін болады
сол себептен өздеріңіздің і керемет туындыларыңызды ііі жолдай берсеңіздер болады және толық ақпаратты нүкте кизет не болмаса массагет нүкте кизет порталдарынан біле берсеңіздер болады
і жоба компаниясының және алаш медиагруп ы холдингінің қолдауымен өтіп жатыр
қандай керемет енді достар атсалысыңыздар сіздердің айтарларыңыз бар деген ойдамыз
і жазатын нәрсе де көп сияқты иә ол тақырыпқа байланысты қазақстанды әрқайсысымыз і әртүрлі елестетеміз ғой
бірақ ііі меніңше бір жиырма отыз жылда еліміз өте керемет деңгейге жететін сияқты өйткені осы м тәуелсіздік алғалы бері жиырма бес жылдан асты
соның өзінде біз деген аллаға шүкір қазір алдыңғы қатарлы мемлекеттердің қатарынан көрініп жатырмыз
сонымен қатар жазып қана қоймай бұл жерде сурет салу керек сол ең басты оның ііі жаңағы ол жағы тіптен керемет екен
сол үшін қиялға ерік беріп түрлі туындыларды жаңағы м тудыруға болады былайша айтқанда
болды ақбибі айтсаң болды қайырлы таң қазақ елі ассалаумағалейкум жұлдыз фм барша қазақстандықтарға сәттілік деген хат келіпті айзека
қайырлы таң сәлем қазақ елі сәлем сәлем қалайсыңдар деп жатыр барлығы енді өте керемет бізде достар
ііі тіпті иә жүз пайыз көңіл күймен аптаны бастап жатырмыз енді энергия деген
ііі не деп жатыр мына жақта енді тақырыпқа байланысты хаттар да келіп үлгерген екен мхм менің алғашқы табысым дейді алқашқы табысым қырық мың теңге болған деп жазып жіберіпті
енді қалай болды оны қайда жұмсадыңыз
ііі көбісі негізі маған бұрын апам айтатын сен алғашқы табысыңды түгелдей ешқандай бір тиынын да жаратпай анаңа әкеліп бере ғой деп іхі
ой мен иә иә деп жүргенмін
үйге қайтқым келмей қалған ғой
сол алғашқы табысты тапқаннан кейін ііі оны бір күн бойы жастықтың астына ы салып қою керек дегенді естідім бірақ мен өзім жалпы олай
ііі сонымен қатар алғашқы табысыңа үйге нан алып келу керек ол мен де солай естігенмін
сұлу қыздар күндеріңіз сәтті өтсін үшінші адам мен келдім дейді ой сағынып қалып едік сізді
айтпа сол ғой і келсеңіз құтты болсын қадамыңызға гүл бітсін дейміз енді сәлем қазақтың сұлу қыздары жақсы бір ән беріңіздерші дейді
ақбибі ән тыңдайтын уақыт болған екен қазір мейрамбек ағамыз бен қанат ағамыз орындауында сүйікті етші деген күшті әнді тыңдаймыз
сосын жарнамалық үзіліс болады сосын таңғы шоу жалғасады достар бізбен бірге болыңыздар
таңғы шоу
аңсаған аппақ арманым орманым менің бол жаным
тек саған мені апарар әлемнің барлық жолдары
көктем құлпырса керемет жанымды жырға бөлемек
өзіңе мені шақырар алдымнан ұшқан көбелек
алдымнан ұшқан көбелек
көгімді менің биіктетші кеудеден кетсін күйік мұң
мына әлемді сүйікті етші сүйікті етші сүйікті етші сүйіктім
күз келсе қалқып таза мұң көремін бояу ғажабын
сезімімді жапыраққа хат қылып тағы жазамын
хат қылып тағы жазамын
көгімді менің биіктетші кеудеден кетсін күйік мұң
мынау әлемді сүйікті етші сүйікті етші сүйікті етші сүйіктім
көгімді менің биіктетші кеудеден кетсін күйік мұң
мынау әлемді сүйікті етші сүйікті етші сүйікті етші сүйіктім
арманым болып орындалшы түсіме айнал баяндым
керек болса жанымды алшы барымды алшы барымды алшы аяулым
жұлдыз фм
жұлдыз фм де таңғы шоу
таңғы шоу достар жалғасуда енді бүгін біз менің алғашқы табысым деген тақырып алып отырмыз
мен бизнесімді жеті жасымда бастадым деген хат келіпті о қандай керемет үшінші адамнан
жеті жасынан бастаған екен адамдардың жынына тиюді ммм мықты мықты
айсұлу рыспанова былай дейді қайырлы таң сәлем қазақ елі қалайсыздар
менің алғашқы табысым он сегіз жасымда яғни банкке кассир болып жұмысқа тұрып алғашқы табысымды әкеме алып келіп қолына салып
жанына ыыы нанымен алып келгенмін дейді сол менің алғашқы табысым дейді
он сегіз жасында елдің балалары банкке жұмысқа кіріп жүр ғой кассир болып иә қандай күшті
сен не істедің он сегіз жасыңда мен оқыдым десеңші
мен оқымадым і мен он алты жасымнан бастап жұмыс жасағанмын ммм і оны бірақ айтсам қазір
иә бірақ жақсы жұмыс ол уайымдама мхм
менің алғашқы табысым екі жүз теңге болатын мың тоғыз жүз тоқсан үшінші жылы поляға шыққанмын пиязға дейді
сондағы алғашқы табысым сол болды ал келген соң анама бердім дейді а қандай керемет поля деген нағыз еңбек қой ол деген
жүрегім жалғыз деген ән қосшы дейді ммм аққудай болып алыпсыңдар дейді
неге олай тиісіп отырсыздар достар
ал мың тоғыз жүз тоқсан үшінші жылы екі жүз теңге деген көп ақша құны бар болатын ол кезде ақшаның дейді
иә үшінші жылы екі жүз теңге мүмкін
мәссаған екі жүз теңгені мен деген тоқсан сегізінші жылғымын он екі жаста болған кезде мен үшін ол көп ақша болатын әрине
ммм маған салып берші дейді әттең ай әттең жүрегім жалғыз бәріңе бірдей бөліп берер едім деген әнді қосшы дейді
кім айтады оны ақбибі мен де білмей отырмын кім екенін әйтеуір білемін нұржан керменбаевтың әттең әттең деген бір керемет әні бар
бұл жерде ондай сөздер жоқ қой деймін білмейміз енді иә
жазып жіберіңіз кімнің айтатынын мүмкін алдағы уақытта мүмкіндік болып жатса сіз үшін арнайы қойып береміз
иә және достар ыыы тақырыпқа байланысты керемет хаттарды жолдайтын болсаңыздар сіздерге і біз билеттер ы сыйға тартатын боламыз иә айтпақшы
әбдіжаппар әлқожаның концертіне алтыншы шілде күні болады нұр сұлтан қаласы
сонымен қатар і жетінші шілде күні болатын ән мен әнші концертіне екі билеттен сіздерге ыыы сыйға тартатын боламыз
мхм достар енді құр қалмаңыздар қазір бұйырса сағат тоғызда қонағымыз да келеді мхм і әзірше айтпаймыз кім екенін иә
сол кезде кім сол кісіге жақсы өте күшті сұрақтар қояды сол адамға мүмкін табыстаймыз иә
сәлем барша тыңдармандарға бүгін тараздан досым ерғали азатұлы мейрамымен құттықтаймын соның құрметіне
енді досыңызды қатты жақсы көретініңіз көрініп тұр айтпақшы бүгін ы қазақстанда полицейлер күні ғой деймін
құтты болсын ал ал құтты болсын ал құтты болсын ал не істейміз енді
барша жаңағы полицейлер қызметкерлерін құттықтаймыз і өздеріңізде тек бәрі жақсы болсын жұмыстарыңыз алға баса берсін
иә сіздер аман болыңыздар і біздің осы тыныштығымызды күзетіп сіздердің арқаларыңызда аман есен ұйықтап ұйқыдан оянып жүрміз
аллаға шүкір дейміз ііі бейбіт заманда өмір сүріп жатырмыз аман болыңыздар отбасыларыңызға табыс тілейміз ііі кәсіби мерекелеріңіз тағы да құтты болсын әумин
ал наргиз өзің жаңағы ұйқыдан оянғанда дедің таңертең ұйқыдан оянғанда сен жаттығу істейсің бе спортпен шұғылданып дегендей
жүгіремін ғой үйдің ішінде таң атпастан ба
киім киім қаяқта жатыр мынау
бұрын жасайтынмын жаттығуды таңертең ұйқыдан оянған кезде кәдімгідей ііі пресске бөлек
кішкене уақыт тапшы бірақ сонда да жасауға тырысамын есіме түскен кезде мхм
енді бұны не үшін айтып отыр дейсің негізі
не керек саған енді тыңда енді
компаниясының қолдауымен негізі спортпен өмір сүр деген бір керемет жоба өтіп жатыр
бұл жобаның аясында жалпы кез келген адам ыыы өзінің ы осындай бір керемет бір спорттың түрімен айналысатын болса сол жайлы хаттарын жолдаса болады нүкте кизет порталына
ы ол нүкте кизет порталы сіздің жаңағы жіберген ммм осындай бір керемет хатыңызды мхм ыыы өздерінің і жаңағы газеттеріне болсын
не болмаса жаңағы сайт дейді ғой сол сайтқа жүктейтін болады және де басқа адамдарға үлгі өнеге болсын ы сондай мақсатта осы ыыы жаңағы спортпен өмір сүр деген жоба қолға алынған еді
жалпы бұл жоба аясында сонымен қатар біздің ольга рыпакова одан кейін ммм илья ильин деген секілді керемет лена хрусталева иә
дәл сол кісілердің і өздерінен былайынша айтқанда м мастер класс дейді ғой ыыы сондай нәрсе де алып жатады
яғни сұхбаттасып ол кісілер өздерінің ыыы осындай бір керемет ыыы жаңағы
не болды наргиз мхм айта бер
сол сондай бір керемет жаңағы кеңестерін айтып жатады жалпы бұл жоба компаниясының және де алаш медия груп холдингінің ұйымдастыруымен өтіп жатыр қандай күшті
ақбибі кеше неменеге қыдырып жүрсің деп сосын бір сөз жазып жіберіпті артынан енді қазір саған өзіңе айтып беремін
қызым жеңіскүл тоғыз жасқа толып жатыр қызым жеңіскүлге айтарым жаным ботақаным қуыршағым жаным жүрегім бүгін тоғыз жасың құтты болсын
жаным қызым анасы динара көкесі алмас дейді енді менің де анамның есімі динара
ыыы құтты болсын туған күні үлкен қыз болып аман есен еліне елеулі халқына қалаулы сіздердің ііі қуаныш енді көз қуныштарыңызға айналып өсе берсін
әдемісің қайырлы таң жұлдыз фм баршаға сәттілік айдана меденова қашан келеді дейді неткен қылықтысың дейді
қайырлы таң сұлу қыздар қалдарың қалай бүгін расында да ерекше сұлу болып отырсыңдар дейді рахмет достар
ал хаттарыңызды жаза беріңіздер біз әзірге ғаділбек жанай ағамыздың жүрекке керек екенсің деген әнін тыңдаймыз
сосын жарнамалық і сәл ғана аз ғана бір і үзіліс болады сосын таңғы шоу жалғасады
эфирде таңғы шоу
көздеріңе сүйсінер сән керек ерініңнің қалауы бар сәл бөлек
ал жүрекке бір жақын жан керек күтіп сүйіп ұнататын
жараланған кездерде жұбататын шындығын айтса жылататын
сұратпай ақ кешірім кешіретін жігер күшіңді сынататын
жүрекке керек екенсің бәрінен ерек екенсің
түнекке төгеді екенсің балауыз күлкіңмен жарықты оу
жүрекке керек екенсің жанға нұр береді екенсің
білмеймін сене ме екенсің өзіңсіз өмір де қауіпті
сеннен асқан табамын бақ қандай сәл мұңайсаң жер бетін түн жапқандай
тас болып маған тиіп жатқандай тамшы түссе көздеріңнен
іздемедім бақытты өзге мүлдем сырымды сезсең сөздерімнен
жаңа жолдан бастадым өмірімді саған жолыққан кездерімнен
жүрекке керек екенсің бәрінен ерек екенсің
түнекке төгеді екенсің балауыз күлкіңмен жарықты оу
жүрекке керек екенсің жанға нұр береді екенсің
білмеймін сене ме екенсің өзіңсіз өмір де қауіпті
сен маған керек екенсің жанға нұр береді екенсің
білмеймін сене ме екенсің өзіңсіз өмір де қауіпті
жарнама
брат или брак екі фильмі иви онлайн кинотеатрында
гауһар мен айдардың қызыққа толы оқиғасы кез келген адамның көңілін көтерері анық
өмірім енді оңалды ау дегенде айдар тағы бір сынаққа тап болады басты кейіпкер жүктілік синдромына шалдығады
жас отбасы тағдырдың сынағынан қалай өтті білгіңіз келеді ме ендеше брат или брак екі филімін ивиден тамашалаңыздар
біз қоршаған әлемді табиғи қалпында көреміз мінсіз баланс контраст жарық пен көлеңкенің түсуі заттардың ерекшелігін ажыратуға мүмкіндік береді
жаңа сериалы хуавэй пи отыз смартфондары бұл функциялар мен дизайнның тамаша үйлесімділігі
барынша жұқа корпус кез келген міндеттерді орындайтын процессор ұялы фото суреттер ережелерін қайта жаңғыртқан камералар
жаңа сериалы хуавэй пи отыз смартфондарымен жарқын эмоцияларға толы ең керемет суреттерді жасаңыз
енді роумингте вайфай іздеудің қажеті жоқ
алтел ұсынған роумингтегі шексіз интернетті қос та шетелде интернетпен үйдегідей рахаттан
алтел бірінші бол толығырақ алтел нүкте кизетте
пантограф продюсерлік орталығы және нұр сұлтан қаласының әкімдігі ұсынады
осы жазда елорда жүрегінде әлемнің түпкір түпкірінен келген этно жанрының жарық жұлдыздары евразия екі мың он тоғыз музыкалық шоуының сахнасында бас қосады
шілденің бесі мен алтысы нұр сұлтан бәйтерек монументі алдындағы алаң
концерттердің басталуы он жеті нөл нөлде кіру тегін толық ақпарат нүкте ком сайтында
музыка индустриясы саласындағы тәжірибе алмасуға арналған алғашқы кәсіби платформа еуразия екі мың он тоғыз
спикерлердің сессиялары мен дәрістері әлемнің атақты музыканттарының шеберлік сағаттары мен шоу кестері
жанрының нағыз майталмандары евразия құрылғының орталығында жиналады
евразия екі мың он тоғыз төртінші бесінші шілде нұр сұлтан астана қонақ үйі нұр сұлтан қаласы әкімдігінің қолдауымен
евразия шарасына баспасөз өкілдері мен қатысушыларды тіркеу еуразия нүкте ком сайтында жүргізіледі
жарнама қызметінің телефоны үш сегіз жүз сексен сегіз жүз елу бес
таңғы шоу жұлдыз фм де
ассалаумағалейкум наргиз ақбибі кореядан сәлем дейді
қате айттым ба не жоқ жақсы айттың мен енді і амандасып жатырмын ғой сәлеметсіз бе емес деп
болды жаттап алдық енді мхм
ал ыыы жандарым деген хат келіп жатыр рахмет
мен он жасымда дейді мхм темір жинап өткізіп табыс тапқанмын бұл хат русланнан келген екен күшті қандай
әйгерім маликовна былай дейді қайырлы таң барша тыңдарман достар сәлем бердім таңғы шоудың керемет дауыс иелері
тақырыпты айтар болсам он жылдан бері үйде балалармен отырып былтырдан бері жұмысқа енді ғана шықтым
алғашқы тапқан табысыма ең бірінші үйге ырымдап нан алдым ы төртінші алматы қалалық ауруханада жұмыс жасаймын дейді
ммм мен білемін менің үй жағымда екен ол аурухана мхм
әп әдемі сары футболканы ақбибінің бұзып тұрғанын қарашы деп жазып жіберіпті
жоқ негізі сары түс менің сүйікті түстерімнің бірі
жалпы сүйікті түстерімді айта кетейін бе сары ақ және фиолетовый дейді ғой күлгін дейді ме қалай болады қазақша
жалпы сол түстер менің ең сүйікті түсім бар ғой сен менің үйімдегі бөлмемді көрсең
жақсы құдай қаласа шақырармын
ііі не дейді мына жақта ашок сварщик сәлем жолдап жібересіз бе ол күнде жұлдыздың радиосын еститін еді дейді
енді досыңызға сәлем ашок екенін түсіндік есімі әрі қарай түсінбедік сварщик пе кім жақсы сәлем жолдадық
іхі қайырлы таң сұлу қыздар бүгінгі күніміз сәтті өтсін дейді
сәлем қыздар сәлем деген хаттар келіп жатыр қазақша жазайық достар
наргиз сыйлықты кім сыйлап жүр деймін саған дейді мен білмедім ғой соны
жоқ жазылған аты жөні иә жұма күні қалдырып кетті ғой деймін иә
қабыл алдық мхм ал менің алғашқы жалақым үш мың бес жүз теңге болатын екі мыңыншы жылы дейді аека сіз жаңа екі жүз теңге тапқан жоқ па едіңіз
а ол табыс болған мынау енді жалақысы бір ай жұмыс істеп іхі қандай күшті
сәлем жаным сол дейді алғашқы табыс жеті мың теңге болған
қалдарың қалай сұлу қыздар күндеріңізге толағай табыс тілеймін менің алғашқы табысым он төрт мың үш жүз теңге дейді
үш жүз теңге ме кәдімгідей
қайырлы таң менің алғашқы табысым жиырма бес мың теңге болды мен ол ақшаға үйге нан балаларыма торт апарып бердім дейді мхм
маған балдызыма ұқсайсың деген хат келіпті
енді нұрасыл асылханов былай дейді қайырлы таң жұлдыз фм ең алғашқы ыыы табысым нақты есімде жоқ бірақ өте аз
ендігі жылдар жұмыс істеуге ешқандай себеп болған жоқ бірақ бірге оқитын досым оқумен бірге жұмыс істеп жүргенін байқадым
бір емес екі жұмыс істейтін өте қарапайым еңбекқор жігіт
оқуының ақшасын өзі төлейтін жаттығуларға баратын және ата анасына да көмектесетін
і содан бір күні жұмысына бірге бардым шын айтамын маған өте қызық болды
себебі оған дейін жұмыс жайлы ешқашан ы ойламаппын сабақтан кейін дүкендерде ы нан таситын мен кәдімгідей көмекшісі болып жүрмін
жұмыс уақыты біткеннен кейін жаңағы досымның наны бітпей қалды яғни бәрін сатып үлгермедік
соған қалған нанның бәрін екеуіміз теңдей сатып алып жатақханадағы достарымызға тегін тараттық
не деген сезім десеңізші өзімді жақсы сезгенім соншалық мәз болып жүрмін
менің ойымша ең бірінші тапқан табысымның қайда жұмсалғаны әлі күнге дейін әсер ететін сияқты кейде күтпеген жерден жолым болып кетеді дейді
өте керемет әрине сол әсіресе сол жатақханада тұрғандар біледі қарын ашқан кезде нанның қадірін сол үшін жарайсыз
ііі ақбибі енді бәрі жақсы болады деген иә құдай қаласа бір керемет жоба ұйымдастырылып жатыр екен бұл компаниясының қолдауымен
мхм енді бұл флешмобқа кімдер қатыса алады ы кез келген адам қатыса алады мысалы тек айтары болу керек
мысалы өмірінде бір жақсы жаңалық орын алса болмаса бір сәбидің дүниеге келуі ііі екі жастың қосылуы той жасауы деген сияқты
і немерелі болу көп қой біз ақбибі біз өмірде байқай бермейтін бірақ ыыы жаңағыдай шынымен де назар аударуға тұрарлық дүниелер өте көп
тіпті мысалы кеше мен ы құрбыммен бір жылдай көріспей кеше сол туған күнде көрістім
міне сендер мысалы сол құрбыларыңның екеуің суретке түсіп кәдімгідей бұрынғы бір кезден естелікті кішкене қысқаша қылып жазып
соны жіберсең болады флешмобқа сен де қатыса аласың
і білмеймін енді меніңше і әрқайсымыз сол бізге берілген мүмкіндікті жақсы пайдалануымыз керек
және өмірдің басқа бір тұсынан кішкене қарау керек сияқты иә өзгертіп ше өйткені бәрін қиындата берсек ол деген оңай болмайды
есесіне жақсы нәрселерді айту арқылы достар сіздер өздеріңіздің өмірлеріңізге жақсы заттарды тартасыздар мхм
меруерт апайымыз айтпақшы космоспен иә космоспен жақсы байланыста болайық
сол үшін достар сіздер атсалысыңыздар компаниясының қолдауымен бәрі жақсы болады деген керемет флешмобқа
ал қазір сіздер үшін тағы да өте керемет ән ернар айдардың орындауында тамаша деген бәрі тамаша болсын кеттік
эфирде таңғы шоу
жаутаңдаған баладай жалындаған жанарай жүрегімді кеттің жаралай жаралай жаралай
бір бұрылып қарамай мұңқы болып барады ай әттең сүйген жүректен обал ай обал ай обал ай
жаутаңдаған баладай жалындаған жанар ай жүрегімді кеттің жаралай жаралай жаралай
бір бұрылып қарамай мұңқы болып барады ай әттең сүйген жүректен обал ай обал ай обал ай
тамаша бүгін менің көңіл күйім тамаша
тұр бойыңа сенің биің жараса кел қарындас кел билейік оңаша
тамаша бүгін менің көңіл күйім тамаша
тұр бойыңа сенің биің жараса кел қарындас кел билейік оңаша
балға қонған арадай сені жүрмін жағалай бақытыңды алсаң бағалай бағалай бағалай
сабыр етсең шамалы ай сыйлар едім саған ай теңеуіңді қайдан табам ай табам ай табам ай
балға қонған арадай сені жүрмін жағалай бақытыңды алсаң бағалай бағалай бағалай
сабыр етсең шамалы ай сыйлар едім саған ай теңеуіңді қайдан табам ай табам ай табам ай
тамаша бүгін менің көңіл күйім тамаша
тұр бойыңа сенің биің жараса кел қарындас кел билейік оңаша
әй тамаша бүгін менің көңіл күйім тамаша
тұр бойыңа сенің биің жараса кел қарындас кел билейік оңаша
тамаша бүгін менің көңіл күйім тамаша
тұр бойыңа сенің биің жараса кел қарындас кел билейік оңаша
тамаша бүгін менің көңіл күйім тамаша
тұр бойыңа сенің биің жараса кел қарындас кел билейік оңаша
бүгін менің көңіл күйім әй тамаша
жұлдыз фм мен бірге әр сәтіңді көңілді өткіз таңғы шоу
табыс деген жақсы ғой бастысы отбасыңа жұмсау керек дейді ернар муслимнен келген хат екен мхм
ііі не дейді ассалаумағалейкум қазақ елі наргиз ақбибі қалайсыздар ы күндеріңізге сәттілік тілейміз дейді көп көп рахмет
мхм ақ көйлектегі қыз дейді бармысың
рыскелді жазып жіберіпті бармысың бауырым деген сияқты бір бағдарлама ашып соған барсаңдаршы дейді жаңа біреу айтты ғой менің ііі бір жануарым жоғалып
мхм соған күліп отырмын енді
наргиз махаббат ханым қайда жүр дейді білмеймін үйінде шығар қазір
алғашқы табысым дейді і жаңағы сүт тасыдым базарға апарып сатқанмын сөйтіп үйге тамақ алғанмын дейді
қандай керемет қандай күшті иә алғашқы табысым деп жазған екен
ассалаумағалейкум қайырлы таң қазақ елі думаннан сәлем дейді жанат жәнияға жалынды сәлем сәлем бәріне
менімен жасты балалардың алғашқы табысы бала кезімде бөтелке өткізіп тапқанбыз дейді мхм
бүгінгі ент тапсыратын түлектерге сәттілік тілеймін деген хат иә ұбт тапсырып жатыр ғой қазір он бірінші сыныптағылар
барлықтарыңызға сәттілік жүз қырық балды бірден алыңыздаршы
енді сол і мектеп жайлы еліміздің ұлағатты ұстаздары деген бір керемет жоба жүріп жатыр
дәл қазір енді мысалы қазіргі түлектер өздерінің ыыы жаңағы ұстаздары жайлы ы керемет хаттарын жолдаса болады
жалпы олар ыыы өздерінің жаңағы бұл хаттарын ыыы тенгринюс кизет жаңағы порталынан не болмаса массагет нүкте кизет порталынан ы толық ақпаратты біле алады
бұл жоба компаниясының қолдауымен өтіп жатыр және де мектеп кезіңіздегі жаңағы түрлі қызықты оқиғаларды немесе сүйікті мұғалімдеріңіз
ііі сонымен қатар балаларыңыздың ұстаздары жайлы ыыы сондай бір керемет ііі жаңалықтарды айтарыңыз болса
онда міндетті түрде сондай бір керемет хаттарыңызды жолдасаңыздар болады олар ыыы сіздердің жіберген хаттарыңыз жаңағы массагет нүкте кизет порталында жарияланатын болады
мхм қайырлы таң тәтті қыздар менің алғашқы табысыма дейді анама жаулық алып беріп едім мхм
бірақ қанша тапқанын жазбаған екен манжуовтан келген хат екен
алғашқы табысым менің отыз бес мың теңге болған деген хат келіпті ернардан
ііі мен ақбибіні үйінен шықпайтын тәртіпті қыз екен десем сөйтсем ол да наргиздің арғы жақ бер жағы екен ғой деп
ал енді достар не болып жатыр мына жерде түсінбей
енді үшінші адам деген аккаунт а бізді қатты қатты жақсы көретін адам ғой
бүгін енді қазақстанда полицейлер күні екен құтты болсын мхм ііі біз құттықтадық қой полицейлерді
енді сізді полицейге айтамыз енді болды әйтпесе басқа амал қалдырмадыңыз сіз бізге
менің алғашқы табысым жиырма бес мың теңге қайда жұмсағаным есімде жоқ дейді
жоқ болғаны біртүрлі екен қайда жұмсағаныңыз енді жақсы анау футболкаға жаным ашып тұр дейді
не болды соншама таң атпастан тиісіп мен түсінбей жатырмын
і мың тоғыз жүз тоқсан жетінші жылы жетінші сыныпта атқа шауып бес жүз теңгеге бір қой алдым бес жүз теңге үйдің ішіне бердім қой қазан қаласына кетті дейді мхм
бес жүз теңгеге қой алатын заман болған ба тоқсан жетінші жылы
енді ол мен туылған жыл ғой білмедім енді бес жүз теңгеге қой алатын
сұрап көрші жаңағы бала босанған кезде міндетті түрде қалжалау керек деп жатады ғой мойын жеу керек кішкене қатты болсын деп
соны жеген бе білмеймін содан сұрап білсең болады тоқсан жетінші жылы енді қалай білеміз басқаша амал жоқ қой жақсы
әдемі болып кетіпсің наргиз дейді сәлеметсіздар ме менің алғашқы табысым төрт жасымда болған қанша екенін білмеймін бірақ көп еді дейді
ммм төрт жасында ааа түсінікті
біраз ақша тапты ғой ол кезде енді әрине иә иә ақбибі әттең қыз болып туылдым деген ғой бір сіңлілім
ақбибі сен өте тамаша қызсың дейді сұлулар қайырлы таң сәттілік
сәттілік рахмет наргиз біз дамыған елдер қатарында бармыз ба дейді бармыз аллаға шүкір осы күнімізге
алғашқы табысым қоймай қойыпты енді сүт тасыдым сүт тасыдым деп жарайсыз дейміз
қыздар қайырлы таң сендер осы тұрмыстасыздар ма дейді жоқ тұрмыста емеспіз
ыыы енді достар қазір әннің кезегі келіп қалыпты ұшқын ағамызды тыңдаймыз бәрі сен үшін деген
сосын жарнамалық үзіліс болады сосын таңғы шоу жалғасады
таңғы шоу
жарнама алматыдағы отбасын қолдау орталығы бала асырап алушылар мектебіне қабылдау басталғанын хабарлайды
мектептің мақсаты болашақ ата аналарға бала асырап алу ісін жемісті ету үшін қажет жүйелік білім алуға көмектесу
бала асырап алушылар мектебінің байланыс нөмірі сегіз жеті жүз жиырма жеті үш жүз жиырма жеті жиырма жеті он екі
біз сұрақтардың әр кезде де туындайтынын білеміз
жарнама қызметінің телефоны үш сегіз жүз сексен сегіз жүз елу бес
жұлдыз фм
күн нұры күлкің көз жасың жаңбыр
кетерміз мүмкін тоғыспай тағдыр
мен сезінген тәтті мұңмен тылсым көп
сен бақытты бақытты болсын деп
бәрі сен үшін бәрі сен үшін бәрі
бәрі сен үшін бәрі сен үшін бәрі ей
бәрі сен үшін бәрі сен үшін бәрі
бәрі сен үшін бәрі сен үшін бәрі ей
жүрегімнің әні шырқалады әлі
түнім ай кезбе жаным кемеде
сені қай кезде сүйдім о неге
менің жаным сағыныштан күрсінбе
тек сені аман сен аман жүрсін деп
бәрі сен үшін бәрі сен үшін бәрі
бәрі сен үшін бәрі сен үшін бәрі ей
бәрі сен үшін бәрі сен үшін бәрі
бәрі сен үшін бәрі сен үшін бәрі ей
арналады әнім тек саған ғана жаным
жұлдыз фм де таңғы шоу
бәрі сен үшін деп ән шырқаған ұшқын жамалбек бауырымызға рахмет деп шығарып салайық
барлығы сіздер үшін құрметті талғамы жоғары әрі адал тыңдармандарымыз ассалаумағалейкум қайырлы таң
жол үстінде келе жатқан ағайындардың барлығына ақ жол дейміз жалғастырайық енді
бүгінгі тақырыбымыз сонымен алғашқы табысым алғашқы табысыңызды қалай таптыңыз және қайда жұмсадыңыз деп алып отырмыз мхм
ал қандай қызықтар болып жатыр не деп жатыр
енді біреу айтып жатыр алғашқы табысым екі жүз теңге болды дейді тоқсан үшінші тоқсан жетінші жылдары
одан кейін енді бірі үш мың екі жүз теңге таптым дейді
әркім әртүрлі айтып жатыр енді
сендер айттыңдар ма жоқ біз айтпадық менікін айтуға болмайды
жоқ енді менің есімде айтуға болмайды демеші бірден біртүрлі
қатты қиналған шығар деп аяп
жоқ бәрі жақсы тек есімде жоқ ы әртүрлі жұмыстар жасадық қой біз не көрмедік дейсің ғой
болды ыыы рахмет наргиз
негізі мен алғашқы табысымды осы ы биге келгелі тапқанмын
бірақ менің де есімде жоқ екен не істегенімді үйге нан апарған шығармын

жоға үйге нан апарған шығармын есімде жоқ дейді ме ақбибі
жоқ негізі әкем айтқан сол кезде
нан алып келу керексің деп жоқ алғашқы табысыңа сөйтіп мен алғашқы табысыма нан әкелгенмін одан кейін енді
мен ойладым ыыы алғашқы табысын алып достарына жуып
жоқ ұрыспады не үшін ұрысады
екеуі де әдемі қыз бірақ ақбибіге жетпейді қай жанның бағы болар екен дейді
рахмет соны мен де уайымдап жүрмін кімнің бағы болады екен деп
ассалаумағалейкум қайырлы таң инстаграмда айтпақшы жас қали парақшасында тікелей эфирдеміз және ств арнасында
мхм і қонағымыз келді қазір тоғызда кіреді эфирге жаке ассалаумағалейкум уағалейкумассалам қайырлы таң гүлшат қайырлы таң мақсат
жақсы жақсы өзіңіз қалайсыз
әлеуметтік желісіне келген хаттарыңызда былай делінген
мхм гүлшат құлжанова қайырлы таң бүгінгі дүйсенбі берекелі сәтілікке толы күн болсын
тақырып күшті екен дейді мен алғашқы табысым ыдыс аяқ жуып тапқанмын
күніне бес жүз теңге алатынмын кейде келуші адам көп болғанда кішкене екі жүз теңге қосып беретін
күніне бес жүз теңге алған соң ешкімге ештеңе алып бере алмадым себебі ештеңеге жетпейтін дейді
ыдыс аяқ жуып қандай бес жүз теңге алу деген ы қай жылдары екен ол
меніңше қазір бір үш мың теңге сондай болады
жоқ ауылды жерлердің өзінде анадай үлкен той болады ғой сол кезде жаңағы жеңге апайларды шақырып жатады көмектесуге
оларға қаншадан берді екен сол үш төрт мыңнан береді ғой деймін
бірақ біздің ауылда көбінесе келіндер келіп қолқабыс жасайды көмектеседі
а бізге енді ақбибі сенің ауылыңның аты алматы емес пе
жоқ ондай емес
ернұрға сәлем барлық ыыы әріптестеріме дейді мхм
ассалаумағалейкум қайырлы таң менің алғашқы табысым анама алтын сырға алып бергенмін дейді сәуле о қандай керемет
қалай таптыңыз ол ақшаны
ыыы сәлем сәлем сәлем екеуі де сұлу қыздар ақылына көркі сай дейді гүлшат рахмет рахмет көп көп
ал ыыы қайырлы таң барша тыңдарман достар сәлем бердім таңғы шоудың керемет дауыс иелері
тақырыпқа айтар болсам он жылдан бері үйде балалармен отырып былтырдан бері жұмысқа шықтым
алғаш тапқан табысыма ең бірінші үйге ырымдап нан алдым төртінші алматы қалалық ауруханада жұмыс жасаймын деген хат келіпті әйгерім маликовнадан
енді айтып жатады ғой табысты ыыы қолыңа тиген кезде жалақы болсын мхм үйге апарып
иә жастықтың астына ақбибі жастықтың астына қою керек екен деді иә сондай естігенмін мен де
ассалаумағалейкум жаке қайырлы таң бүгінгі туған күн иесі серікболды құттықтап бір әуезді ән жіберсеңіз дейді болды ғой айтсаңыз болды ғой
сәлем қалайсыздар кеше қызым болат ақерке ұбт дан тоқсан төрт бал алды құттықтаймын қызымды
жарайсың енді енді аман есен өзінің қалаған оқуына тапсырып ііі жақсы бір маман болып шықсын
адам ең алғашқы табысына нан алу керек деген хат келіпті ернұрдан
сәлем жұлдыз фм оралдан кеше өтіп кеткен мемлекет жұмыскерлер күнімен құттықтаймын және тағы да орал қалалық акимат жүргізушілеріне сәлем дейді
ассалаумағалейкум жұлдыз фм мен мың тоғыз жүз тоқсан жетінші тоқсан сегізінші жылдары темір өткізіп ойнағанмын дейді
жақсы жарайды ы достар алғашқы табысыңыз және ол табысты қайда жараттыңыз деген тақырып алып отырмыз
қазір ән жаңалық одан кейін қайта ораламыз
жұлдыз фм де таңғы шоу
сенің таңдай жарық көркің көз алдымнан бір кетпейді жаным
сеннен таптым сөнбес махаббаттың солмас мәңгі қызғалдағын
сені ойлаумен таңдар сені аңсаумен күндер сарғайтады жанды
сезінбейсің неге жүректегі от пен жалынды
жаным сүйме оны тыңдашы сен мені
алдайды ол сені біл алдайды
арбайды ол сені алдайды ол